Ndreto aby ñy karazany ñy biby haiko :-ñy bibilava. -ñy môskitô.-ñy terimity. -ñy tantely.-ñy lalitsy.-ñy moky.-ñy vitiky. -ñy kadradraky. -ñy neno. -ñy lalimanga. <shushes>